So haala yettooje haalaama, neɗɗo miccitinto neema o jogi o, hono wawi yettirde Allah. Caggal muuɗun. Nden kaa aɗe jokkinan hen jettooje yimɓe waɗan ɓe ɗum moƴƴere, e waɗanɓe ɗun sabaabu so heɓi kulle kuurɗe.